Kewan kesenenganku kucing. Aku seneng merga alus, lucu, lan kadhang pinter ngemis yen pengin dipangan. Yen pengin dipangan.

Ya, komunitasku isih ngelakoni tari lan musik tradhisional. Saben acara ana gamelan, srimpi, lan kadang ketoprak utawa campursari. Wong tuwa kerep mulang bocah-bocah ing balai desa supaya tradisi ora ilang, lan asring latihan saben minggu kanggo persiapan pentas.

Aku paling ngajeni kejujuran, rasa percaya, lan wektu karo kulawarga. Uga ngajeni empati lan sopan santun marang liyan, merga kuwi gawé urip luwih tentrem lan raket.

Aku sinau nganggo cara campuran, krungu lan niru. nonton video, krungu lagu, maca buku utawa artikel, nulis latihan, lan ngobrol langsung karo wong asli. Yen bingung tak takon utawa nganggo kamus utawa aplikasi. Konsistensi lan ora wedi salah kuwi sing paling penting.

Salah siji proyek kreatif sing tau tak garap yaiku nggawe buku cilik kumpulan cerkak nganggo basa Jawa. Critane babagan urip saben dina neng desa, ana unsur guyon lan pitutur sethithik. Aku nulis dhewe, nyunting, nganti nggawe desain sampule. Rasane marem banget pas wis rampung lan diwaca kanca-kanca. Saka kono aku sinau sabar lan luwih wani nuduhake gagasan dhewe.

"Lagu sing tak senengi yaiku ""Lathi"" dening Weird Genius. Suwarane khas lan liriké nyentuh atiku, cocok kanggo santai utawa mikir. Kula penasaran, sampeyan piye, lagu favoritmu apa?"

Yo, sawetara conto: napak tilas menyang candi utawa situs kuna ,trek lan crita sejarah; kirab budaya utawa grebeg lan pasar malam. rame lan pengalaman langsung. numpak prau nelayan tradisional lan mancing; melu upacara panen utawa mapag buah lan cam kemping ing desa; pendakian spiritual menyang pusaka utawa goa. Kabeh kuwi nggabungno petualangan fisik karo sinau adat lan crita lokal.

Biasané wong seneng merga rasa aman lan sehat. Kumpul karo kulawarga utawa kanca sing nggatekake nggawe ati lega. Duwé tujuan utawa gawéan sing ana tegesé, lan nalika krasa diapresiasi saged marakaké bungah. Kesenengan cilik kayata mangan enak, guyonan, utawa wektu santai uga penting. Yèn ora akèh stres lan ana wektu kanggo dolan, wong luwih gampang rumangsa seneng.

Ya, ana. Contone tugas cilik kaya ngresiki kipas angin sing kebak bledug — angel merga kudu mbongkar sethitik lan ati-ati supaya ora rusak. Kerep nggawe kesel, nanging yen rampung rasane lega tenan.

Ing budaya Jawa biasane kulawarga sing ngurusi jenazah: anak, bojone, utawa sedulur paling cedhak. Sesepuh lan tokoh agama kyai, pandita mimpin upacara kaya slametan, tahlilan, ngubur utawa kremasi manut agama. Tetangga asring nulungi nggotong, masak, lan nyiapake upacara. Kabeh dilakoni kanthi ajining diri lan rasa hormat.

Umumé ora gampang miwiti bisnis ning negara aku. Sampeyan kudu ngurus ijin, nyiapake modal, lan ngadhepi birokrasi sing kadhang mumet. Nanging yèn tekun, riset pasar, lan duwé jaringan, isa mlaku. Saranku: gawe rencana jelas, takon wong sing pengalaman, lan siap sabar.

Aku mikir nggunakake X isa migunani yèn cocog karo kabutuhan sampean. Nanging elinga ana risiko privasi, keamanan, lan biaya sing kudu dipikirake. Saran: pahamna fitur, waca review, lan gunakake kanthi bijak. Yen sampean kepengin, aku isa nulungi golek info utawa alternatif.

Aku seneng dolanan bal-balan karo konco, lan uga catur sing perlu mikir. Kadhang aku main kartu remi utawa gaple utawa videogame kaya Mobile Legends kanggo santai. Kula uga kelingan dolanan tradisional kaya dakon lan engklek. iso ngguyu bareng lan nostalgia.

Setuju! Ayo padha nambah kualitas urip: maca buku lan kursus online kanggo entuk kawruh; lelungan utawa melu acara budaya kanggo njajah; sinau basa lan nyicipi panganan anyar, lan rembugan karo warga lokal. Saged uga melu komunitas utawa dadi volunteer. Sing penting tetep mbukak ati lan sabar — mugi migunani.

Keluarga kula umume seneng kumpul: mangan bareng, ngopi sore, dolan cilik menyang pantai utawa tlaga, nggarap kebon, lan ngrungokaké tembang Jawa. Saben Minggu biasane padha masak bebarengan lan crita-crita. Ana uga sing seneng nonton wayang utawa main bal-balan ringkes.

Aku ora nduwé kanca kidal

Ya, pancen owah. Sajrone sepuluh taun iki cuaca luwih panas lan ora ajeg. Mangsa garing kian saya dawa, udan teka kumat-kamit lan kenceng; banjir lan angin gedhe dadi luwih kerep. Wong tani kerep ngeluh panen ora stabil, iki asring digandhengake karo owah-owahan iklim global.

Kekarepan paling gedheku kanggo tembe mburi ya pengin urip tentrem lan migunani kanggo wong liya. Ora kudu sugih banget, sing penting cukup, sehat, lan keluargaku rukun. Yen isa, kepengin nduwe gaweyan sing tak senengi lan iso bantu wong akeh. Muga-muga uga tetep diparingi kesempatan sinau lan berkembang, ben ora mandheg ning panggon. Sing sederhana wae, nanging kebak rasa syukur.

Penting, merga tangan kerep nyekel bakteri lan virus sing bisa nyebabake lara. Ngumbah tangan nganggo sabun watara 20 detik isa mbusak kuman lan nyegah nyebare penyakit marang sampeyan lan wong liya. Apamaneh sadurunge mangan, sawisé nganggo jamban, utawa saka papan umum. Gaweyan cilik nanging efektif.

Wektu sing paling nggawe aku seneng banget kuwi nalika lulus lan wong tuwa rawuh ning acara wisuda. Delok bapak ibu mesem karo mripat rada berkaca-kaca, atiku langsung anget. Rasane kabeh capek lan perjuangan kebayar lunas. Sing nggawe khusus ya merga kuwi dudu mung prestasiku, nanging uga berkah lan donga saka keluarga. Momen kuwi tak simpen tenan ning ati.

Bapakku wong sing sabar lan tegas. Dheweke mulang aku kerja keras, jujur, lan tanggung jawab sak dinane. Tansah maringi pitutur lan conto, dadi panutan sing ora mung ngomong nanging uga tumindak. Yen aku kesusu utawa butuh panglipur, dhèwèké mesthi ana. Pengaruhé gedhé, nggawe aku luwih kewruhan lan wani ngadhepi urip.

Yen pindah nang njero negara: KTP, KK, surat keterangan surat pindah, akte lair, sertifikat nikah yen ono, NPWP, SIM lan BPKB yen nggawa mobil, asuransi kesehatan. Yen menyang negara manca: paspor, visa, surat kerja utawa undangan, ijin tinggal yen perlu , surat sehat utawa vaksin, SKCK, akte lair, ijazah, asuransi perjalanan. Aja lali nyiapake salinan lan dokumen digital.

Aku seneng main futsal karo kanca-kanca, amarga rame lan nyenengake. Saben esuk aku jogging sethithik kanggo ngresiki pikiran. Kadhang-kadhang kula uga numpak sepeda lan nindakake yoga supaya otot kenceng lan atine tentrem.

Biasane aku milih lokasi munggah kanthi nimbang: tingkat angel cocok kemampuan, ketahanan cuaca lan mangsa, akses lan perlu ijin, peta utawa jalur sing cetha, risiko kaya longsor utawa jurang, fasilitas evakuasi lan sinyal HP, wektu tempuh, lan peralatan sing dibutuhake. Yen durung yakin, tak takon pendaki utawa pemandu lokal lan latihan dhisik sadurunge.

Aku pribadi seneng mlaku-mlaku adoh, luwih-luwih nek panggonane apik lan hawane seger. Rasane aku dadi luwih tentrem lan pikiran ora mumet. Saliyane kuwi, mlaku adoh isa dadi olahraga sing entheng nanging migunani kanggo kesehatan. Nanging nek kahanane panas banget utawa dalane rame, yo rada kesel lan kurang nikmat. Nanging sakabèhé, aku tetep seneng amarga iso nyenengake ati lan awak bebarengan.

Sing tak kuwatirake saka piranti seluler kuwi soal privasi lan kecanduané. Saiki data pribadi gampang banget kesebar yen ora ati-ati. Liyane maneh, wong-wong kerep kélangan wektu merga kelamaan main HP, nganti lali karo sekitaré. Kula rumangsa penting ngatur wektu lan luwih waspada karo aplikasi sing dijupuk. Teknologi iku migunani, nanging yen ora wicaksana nggunakaké, iso nggawa dampak sing ora apik.

Werna kasenenganku ijo. Aku seneng merga ngelingake alas lan tanduran, rasaé adem lan tentrem. Ijo nglairaké swasana seger lan semangat, gampang dipadu karo werna liya. Sampeyan piyé?

Biasane kanca cedhak sing ora isin guyon, guyonané polos sing mesthi nggawe aku ngguyu. Uga video meme utawa kucing lucu sing sering dakdelok. Kadhang eling memori konyol bareng keluarga malah nggawe aku ngakak.

Yen arep menehi hadiah kanggo wong diwasa, pikirna minaté: buku apik utawa e-book, kopi/teh spesial, voucher spa utawa makan enak, pengalaman kursus masak, konser, tanduran omah, peralatan masak utawa kantor sing berkualitas, dompet/aksesori, utawa barang personal kaya foto pigura. Pilih sing migunani lan ngelingaké.

Ya, aku kenal sawetara. Ing kulawarga ana bapakku sing kidal, sedulur siji, lan loro kanca — total kira-kira 4-5 wong. Kadhang angel yen nganggo gunting utawa alat sing dirancang kanggo tengen, nanging ya biasane ora dadi masalah.

Umumé ing komunitasku ya asu lan kucing sing paling akeh, terus pitik lan itik ing pekarangan. Ing desa akèh sapi lan kambing; ing omah-omah ana kolam iwak, burung kicau kaya kenari utawa pleci, lan kadhang kelinci. Sacedhake uga ana merpati lan kucing anggora sing dipelihara.

Inggih, aku seneng kerja. Krasa migunani, iso sinau lan ketemu kanca. Kadhang kesel, nanging nek tugas rampung rasa wareg. Sing penting tetep jaga imbangan urip, ngaso sing cukup supaya ora kobong.

Kaselametan ing banyu iku prasaja: aja mlebu banyu piyambak, tansah nganggo pelampung yèn durung pinter renang, sinau renang lan cara napas sing bener, waspada arus lan ombak, aja ngombe alkohol sadurunge mlebu, ngawasi bocah terus, lan ngerti pundi jerone. Menawa ana darurat, wenehana barang saka pinggir utawa nelpon bantuan, aja langsung mlebu nek ora yakin.

Yen kowe ngrasakake tresna marang kanca raket, ngomong jujur nanging alus. Tampilake lewat perhatian, wektu, lan gawean cilik. Aja nglindhesi wates-wates, ajeni perasaane; aja maksa. Sabar lan siap nampa jawaban apa wae. Yen ora padha, tetep dadi kanca apik lan tetep ngajeni hubungane.

Iyo, aku nduwè dolanan kesenengan: set LEGO cilik sing tak gabung dadi kutha mini. Isih tak simpen lan kadhang tak dolani pas santai, nggawe kelingan wektu cilik lan rileks.

Inggih, kulawarga kula sok nyritakake crita sejarah, biasane pas kumpul wengi utawa ana acara keluarga. Simbah kerep crita bab jaman penjajahan lan perjuangan biyen. Aku seneng ngrungokake, soale saka kono iso ngerti asal-usul keluarga lan kahanan jaman semana. Rasane kaya diajak bali menyang masa kepungkur, ngono lho.

Sing iso nggawe aku nangis: kangen banget marang omah utawa kulawarga, memori lawas sing nyentuh, film utawa lagu sing ngrusak ati, kuciwa gedhe, lara utawa kelangan wong sing tak tresnani, lan ndelok wong liya nandhang sangsara. Kadhang nangis uga amarga lega utawa seneng banget.

Aku seneng sepatu sneaker sing entheng lan nyaman, gampang kanggo mlaku-mlaku utawa dolan. Kadhangkala tak nganggo sepatu kulit yen arep resmi. Werna sing tak pilih biasane ireng utawa putih, awet lan gampang dirawat.

Cuacane saiki ing Malang mendhung lan rada adem. Suhu kira-kira sekitar 24–27 derajat selsius, udarane lembab lan anginé alon. Kadhang uga ana udan ringan ing sawetara wilayah.

Aku cidek karo sakitar 3 tonggo: loro tetanggan ngarep lan siji ing mburi. Kadhang uga raket karo sawetara tonggo ing pasar. Kowe piro?

Inggih, kula remen bocah-bocah. Seneng ndeleng polahé, guyoné, lan semangaté. Mesthi kadhang repot lan butuh sabar, nanging nyenengaké yèn bisa main lan nulungi.

Miturutku, teknologi kuwi ana untunge gedhe, nggih. Gaweyan dadi luwih cepet, komunikasi luwih gampang, sinau uga luwih amba tekan ngendi-endi. Nanging risikone yo ana, kaya kecanduan gadget, data pribadi bisa bocor, lan wong dadi rada adoh saka sesrawungan langsung. Dadi kuncine kudu wicaksana nggunakke, aja nganti kakehan lan tetep eling watesane. Teknologi apik yen dienggo kanthi tanggung jawab.

Sing ngelirwakake aku ya kahanan sing ora cetha lan informasi sing bertentangan. Uga wong sing janji nanging ora ditepati, aturan sing rumit, lan perasaan manungsa sing asring ora konsisten. Yen ketemu koyo ngono, aku biasane takon maneh supaya dadi cetha.

Kanggo aku, video siaran langsung utawa rekaman pertandingan game Dota 2. Aku seneng ndelok pertandingan dota dibandingake bal-balan, luwih seru opo maneh pas perang tim lan rebutan aegis ndik roshan pit. Biasané tak delok pas santai, kelingan jaman kuliah.

Aku seneng crita Roro Jonggrang. Legenda iki nggabungaké tresna, tragedi, lan asal-usul Candi Prambanan. Aku seneng suasana gaibé lan lakoné sing nglarani ati, nanging uga ngandhut piwulang babagan rasa tresna, kaadilan, lan budi pekerti.

Pak, Bu, yen isa tak sampaikan: tulung nggatekake rakyat cilik—prioritase pendidikan, kesehatan, lan ngentasake kemiskinan. Resikna korupsi, jaga lingkungan, lan ajak rembugan rakyat sadurunge nggawe keputusan gedhe. Nglayani kanthi jujur lan tansah krungu swara wong akeh, supaya nagara luwih adil lan tentrem.

Aku paling seneng karo Leonardo DiCaprio. Aktingé kuwat, pinter milih peran, lan uga aktif ngopeni lingkungan. Film favoritku: Inception lan The Revenant. Kowe sapa sing paling kowe senengi?

Aku paling seneng dolanan campuran: dolanan tradisional kaya congklak, egrang, gobak sodor, lan bal-balan bareng kanca; uga dolanan video kaya Mobile Legends utawa Among Us. Sing penting guyub, ngguyu bareng, lan ora tegang.

Sing tak senengi saka dheweke kuwi tuluse lan sabare. Yen aku lagi mumet, dheweke mesthi gelem ngrungokké tanpa ngadili. Carane ngguyu kuwi nular, nggawe suasana dadi entheng. Dheweke uga tanggung jawab lan setya, dadi aku krasa aman lan diajeni. Sing paling penting, dheweke iso dadi kanca crita sing jujur lan ora neko-neko. Kuwi sing nggawe aku nyaman lan matur nuwun nduwé dheweke.

"Aku biasane tetep tenang: ngelus dada, mesem alon, lan ora mbaleni pandang. Yen krasa ora nyaman, aku mindhah panggon utawa golek kanca. Kadhang tak takon alus: ""Nuwun sewu, napa sampeyan ndeleng aku?"" Yen katon mbebayani, tak goleki petugas utawa panggon rame. Pokoke ati-ati lan tegas, nanging ora provokatif."

Biasane nek ulang tahunku, aku ora neko-neko. Cukup kumpul karo kulawarga, mangan bareng sing sederhana wae, kaya tumpeng utawa jajan sing tak senengi. Kadhang uga ana kanca cedhak sing mampir. Sing penting dudu pestane, nanging rasa syukure. Aku biasane uga sempatke ndonga lan ngelingi apa wae sing wis kelakon setaun kepungkur. Sederhana, nanging anget lan nyenengake.

Gumantung. Teknologi ing negara berkembang isa maringi akèh manfaat—perawatan kesehatan luwih apik, akses pendidikan, lan lapangan gawé digital. Nanging yen ora diatur, bisa ngrugèkaké: nimbulaké ketimpangan, ngrusak lingkungan, ndadèkaké ketergantungan, lan ngowahi budaya. Kunciné yaiku tata kelola sing pinter, bimbingan, lan adaptasi miturut kahanan lokal.

Iya, aku tau ketrajang pagebluk nalika COVID-19 gelombang varian delta. Wektu kuwi akeh wong sing kena, lan kahanane cukup abot ing pirang-pirang daerah.

Aku umume nglampri: lapisi klambi kaos, sweter, jaket. Nganggo kaos kaki wol lan topi, gedhong lan selimut kandel. Ngombe wedang jahe utawa teh anget, mangan sup panas, lan olahraga entheng kanggo ngegawe awak anget. Tutup jendhela lan lawang, gunakake botol panas utawa pemanas nek perlu.

Ya, aku seneng mlayu. Biasane mlayu esuk ben badan luwih seger lan pikiran lega. Menawi udan utawa aku kesel, kula milih mlaku-mlaku wae utawa olahraga entheng.

Kanggo aku, pahargyan sing paling cocok kuwi Idul Fitri. Rasane anget, iso kumpul karo kulawarga, sungkem njaluk ngapura lan menehi pangapura. Suasanane tentrem lan kebak syukur. Saliyane kuwi, manganan khas kaya ketupat lan opor uga nambah rasa bungah. Sing paling tak senengi ya momen kebersamaane, amarga ora saben dina iso ketemu lengkap kaya ngono.

Utang cilik kuwi iso dadi modal awal sing penting banget. Contone kanggo tuku bahan, alat, utawa nyewa lapak cilik. Kangge para wanita sing durung nduwe tabungan akeh, iki saged maringi kesempatan miwiti usaha alit-alitan kaya dodolan jajanan utawa sandhangan. Saka usaha cilik mau, yen dikelola kanthi tertib lan temen, bathine iso diputer maneh nganti tambah maju. Sing penting disiplin lan tanggung jawab nalika mbayar maneh utange.

Aku paling seneng preian menyang pantai, luwih-luwih nek sing isih sepi lan resik. Rasane ayem, isa krungu swara ombak karo angin segara sing seger. Biasane aku mung lungguh santai, ngombe degan, karo ndelok sunset. Ora kudu adoh-adoh, sing penting atine tentrem. Menurutku, lelungan kuwi dudu mung panggonane, nanging karo sapa lan kepiye carane nikmati waktune.

Aku percoyo marang Gusti Allah, Gusti Pengeran siji-sijine sing nitahake langit lan bumi. Minangka wong Islam, aku uga ngetutake ajaran sing digawa dening Nabi Muhammad lan pedoman saka Al-Qur'an. Ing kono ana tuntunan supaya manungsa urip becik, adil, lan tansah eling marang Gusti Pengeran.

Aku bakal nyuwun marang Gusti supaya paring tentrem lan kesehatan kanggo keluarga, lan pituduh supaya aku isa nulungi wong-wong sing sengsara. Uga nyuwun supaya ana kaadilan lan ora ana perang maneh. Mugi cukup, kancaku.

Biasane sinyal ilang kuwi nek aku ana ing desa pegunungan utawa mlebu alas sing adoh saka kutha. Kadang yo nek lagi ana ing lembah utawa njero bangunan temboké kandel banget, kaya gudang lawas. Ing kono layanan seluler rada angel mlebu. Dadi yen arep komunikasi, kudu golek panggonan sing luwih mbukak utawa munggah sethithik supaya entuk sinyal maneh.

Siji perkara sing pengin tak tambah kuwi olahraga rutin, paling ora mlaku-mlaku esuk saben dina. Kadhang wis niat, nanging kerep kesusu kerjaan. Yen iso luwih disiplin, badan mesthi luwih seger lan pikiran uga luwih tentrem. Saliyane kuwi, pengin uga ngurangi mangan sing kakehan gula. Alon-alon wae sing penting konsisten, nggih.

Sekolah lan wong tuwa kudu rukun lan komunikasi sing apik. Guru saged paring kabar rutin bab perkembangan anak, ora mung nilai nanging uga sikap. Wong tuwa uga melu ndhukung sinau ing omah, ngawasi lan menehi tulada sing becik. Yen ana masalah, dirembug bareng kanthi alus. Kanthi gotong royong kaya ngono, anak dadi luwih percaya diri lan pendhidhikane luwih maksimal.

Aku kerja dadi tukang kabel jaringan, masang lan ngatur jaringan komputer supaya internet lan sistem bisa mlaku kanthi lancar. Tugasku kalebu narik kabel, nyetel piranti jaringan, lan mriksa yen sambungan jaringan ora ana masalah.

Ing negaraku ana sawetara program kesejahteraan sing lumayan kuat, kaya bantuan sosial, jaminan kesehatan, lan subsidi pendidikan. Nanging pelaksanaane kadhang durung rata, ana sing wis krasa manfaaté, ana uga sing isih kurang terjangkau. Pemerintah sampun usaha ningkataké, nanging isih butuh pengawasan lan perbaikan supaya luwih adil lan tepat sasaran.

Iyo, tau melu sethitik wektu jaman kuliah. Rasané rame lan emosional, nanging krasa perlu kanggo ngomong. Saiki aku luwih milih ndhukung saka adoh lan ora melu rame-rame maneh.

Kenangan paling awal kula yaiku wektu isih loro-telu taun. Aku eling digendong ibu, ngrungokake swarane nyanyi nalika pawon wangi bubur. Ana lentera abang lan boneka plastik ing pojok; aku rumangsa aman banget. Sederhana, nanging memori kuwi isih anget nganti saiki.

Aku kepengin nduwé kekuwatan teleportasi: bisa langsung tumuju ngendi wae, ngunjungi keluarga sing adoh, nyuda wektu lelungan, lan mugi migunani kanggo nulungi wong-wong nalika darurat.

Aku nggunakake Common Voice amarga iku sumber swara bebas sing mbantu nglatih teknologi ucapan. Uga kanggo ngreksa logat lan basa lokal supaya luwih inklusif lan adil. Yen sampeyan mèlu nyumbang swara, kontribusimu bakal migunani banget kanggo komunitas lan aksesibilitas.

Ya, aku seneng panganan pedhes, utamane sambal, plecing, lan soto pedhes. Nanging ora tahan sing nekat banget, cukup sing nambah napsu. Kowe piye, seneng pedhes ora?

Saiki kene lagi cerah karo angin sepoi-sepoi, rada panas sore iki. Langit padhang, mung ana awan tipis. Apik kanggo mlaku-mlaku utawa ngombe es, nanging yen sampeyan arep lunga ojo lali sunblock lan topi supaya ora kakehan kepanasan.

Bisa. Nanging gumantung bukti lan prosedur. Kumpulake kabeh bukti, cathet kronologi, simpen pesen lan jeneng saksi. Terus lapor resmi menyang polisi utawa kejaksaan, utawa konsultasi pengacara. Ana uga layanan pengaduan online lan LKBH sing bisa nuntun. Yen perlu, takon petugas supaya jelas syarat lan langkah-langkah.

Ya, akeh. Ing budaya Jawa ana primbon lan weton. Weton njupuk dina lair, pasaran Legi, Pahing, digabung dadi neptu, terus dipriksa ing primbon kanggo nerangke watak, jodho, rejeki, utawa milih dina. Ana uga titenan mimpi lan maca lintang utawa astrologi. Cara kerjane manut tafsir tradisional lan tabel primbon, ora ilmiah, nanging akeh sing isih percaya kanggo pandhuan urip.

Miturut aku, ora ana angka tetep. Dhuwit sing cukup yaiku sing nggawe sampeyan ora kuwatir: nutupi kebutuhan saben dina, mbayar kesehatan lan sekolah, duwe tabungan darurat, lan isih isa kanggo seneng-seneng sethithik. Intine, cukup nek uripmu aman lan sampeyan bisa mikirke tembe mburi.

Sing paling ngelirwakake aku ya nalika pitakon ora cetha utawa konteksé kurang — ana referensi sing ilang, tembung ambigu, utawa wong mendadak ganti topik. Uga basa campuran lan ironi sing angel dakkira. E Nek kowe iso njelasano sethithik maneh, kula saget mbantu luwih apik.

Aku rumangsa tentrem lan kegirangan nalika nyelam. Sebab iso nyekseni jagad ngisor laut sing sepi, werna-werna karang lan iwak sing nggumunake, kaya lelungan menyang donya liya. Nanging kadang uga was-was yen aruse kenceng utawa napas kesedot.

Saiki jam sepuluh isuk

Gumantung umur lan minaté anakmu. Kanggo bayi utawa balita: dolanan aman, buku kain, utawa rattle. Kanggo bocah sekolah: buku cerita cocok umure, set LEGO, puzzle, utawa kit sains. Kanggo remaja: gadget prasaja, voucher pengalaman, utawa sandhangan sing disenengi. Pilih sing aman, awet, lan mugi saged migunani lan nyenengake.

Buku kasenenganku biasane bab lelampahan lan paseduluran—critane sederhana nanging jero, kebak unsur budaya Jawa lan pamikiran urip. Maca ku nggawe tentrem, kelingan omah, lan kadhang menehi inspirasi kanggo ndeleng urip kanthi luwih tenang.

Aku pracaya Gusti Pengeran iku Maha Kuwasa lan Maha Welas Asih, sing nggawe jagad lan nuntun urip kita. Panjenengané dadi panglipur wektu susah, ngelingaké supaya andhap asor lan tansah nresnani liyan. Nanging uga percaya yèn kita kudu tanggung jawab lan tumindak becik ing urip saben dinane.

Ibuku kuwi wong sing sabar lan setya. Dheweke nganjari aku sopan santun, kerja keras, lan ngajari ngurmati liyan. Amarga piwulangé, aku dadi luwih percaya dhiri, disiplin, lan gelem nulungi wong. Yen aku kesusahan, ibu tansah ana kanggo ngrungokké lan maringi pitutur wicaksana. Pengaruhé gedhé marang pilihan uripku, saka cara mikir nganti tumbas keputusan saben dina.

Yen sampeyan arep olahraga banyu, peralatan penting: jaket penyelamat utawa life jacket, wetsuit utawa swimsuit, masker+snorkel, sirip atau fins, papan utawa perahu lan dayung opa paddle, leash kanggo surf atau SUP, helm kanggo kayak utawa wakeboard, peluit utawa rope keselamatan, tas anti-air, sunscreen lan kotak P3K. Sing paling penting: keamanan lan ngerti teknik dhasar. Ati-ati ya!

"Yen krungu tembung ""robot"", aku langsung mbayangke mesin pinter sing iso nindakake tugas otomatis kaya dene asisten virtual, dolanan, utawa buruh pabrik. Pandanganku dipengaruhi film sains fiksi, warta babagan AI, pengalaman karo gadget, lan crita saka kancaku sing kerja ing teknologi. Kadhang uga kepikir soal etika lan keamanan, nanging luwih kerep penasaran lan ngarep mugi teknologi iki migunani kanggo kita kabèh."

Aku dhewe seneng banget karo werna biru. Rasane adem lan nggawa tentrem neng ati. Biru langit utawa biru segara kuwi kaya ngelingake aku supaya tetep tenang lan sabar. Nanging kadhang yo seneng werna ijo, merga katon seger lan urip. Yen panjenengan piyé, luwih seneng werna apa?

Kanca paling cedhak kula yaiku Sunarto. Dhèwèké kanca lawas saka sekolahan, biyèn asring dolan bareng lan saiki isih kaya sedulur. Yen aku butuh panglipur utawa pitulungan, dhèwèké tansah ana.

Menurutku, tes sekolah kanggo bocah cilik kuwi perlu, nanging aja kakehan tekanan. Bocah-bocah isih tahap sinau lan dolanan, dadi evaluasine kudune luwih santai lan nyenengake. Yen mung kanggo ngerti perkembangané, nggih mboten napa-napa. Nanging nek nganti nggawe stres utawa wedi sekolah, kuwi sing kurang sae. Sing penting guru lan wong tuwa padha ndhukung kanthi cara alus lan sabar.

Tantangané biasané modal sing winates lan akses pendanaan angel. Saliyane kuwi, ijin usaha kadang prosesé rada ruwet lan mbutuhake wektu suwe. Pasar uga wis akèh saingan, dadi kudu pinter golek celah lan inovasi. Durung maneh masalah promosi, utamane nek durung paham digital marketing. Nanging nek tekun lan sabar, alon-alon mesthi ana dalané.

Penggawean sing paling tak pengin digayuh kuwi dadi guru utawa pengajar. Soale aku seneng nuduhake ilmu lan mbantu wong liya supaya iso luwih pinter lan percaya diri. Rasane marem banget nek weruh murid iso maju sethithik-sethithik. Kajaba kuwi, dadi guru kuwi uga tugas mulya, iso maringi manfaat jangka panjang kanggo masyarakat. Muga-muga wae iso kelakon.

Yen ngadepi wong tuwa, tumindaké nganggo tepa selira, sabar, lan ngajeni. Gunakake krama alus yen durung akrab, utawa ngoko alus nek wis cedhak. Rungokna keluhane, takoni kabutuhané, bantu mlaku utawa njupuk barang yen perlu. Aja ngremehké, takon ijin sadurunge nindakaké apa-apa. Salam, mesem, lan matur nuwun iku prasaja nanging ngemu ajiné gedhé.

"Buku sing paling tak senengi yaiku ""Laskar Pelangi"" déning Andrea Hirata. Critané nyemangati, kebak persahabatan, impen, lan perjuangan kanggo sekolah. Basa lan guyonané manis, gampang nyentuh ati. Yen sampeyan durung maca, tak saranake kanggo nggo mlebu suasana inspirasi."

Sing nggawe aku kangen ya lagu lawas lan kaset sing diputer bareng kanca, pawon emak sing ambune rendang utawa sambal, dolanan bocah kaya dakon lan balapan sepeda, sore ing omah mbah ning desa karo swara gamelan lan angin. Foto lawas lan pasar malem uga gampang nguncalake rasa nostalgia.

Aku isih eling jaman dolanan bareng kanca ing lapangan, mangan es krim nalika panas, diajari wong tuwa macem-macem, utawa krungu dongeng sak wayah turu.

Biasane, yèn ana pidana, wong sing dirugèkaké nglapor marang polisi. Polisi nyelidiki, nglumpukaké bukti lan bisa nangkep tersangka. Jaksa penuntut ngajokake tuntutan ing pengadilan. Ing sidang, hakim ngrungokaké saksi lan bukti. Yen tersangka kabuktèn salah, hakim marangi paukuman vonis. Ana hak banding yèn pihak ora puas, lan pengacara mbiyantu pembelaan.

Ya, aku seneng karo kulawargaku. Awit padha rukun, suportif, lan seneng guyon bareng. Senajan kadhang ana prahara cilik, tresna lan kekeluargaan isih luwih kuwat. Matur nuwun nduwé wong-wong kaya ngono.

Ing budaya Jawa kita ana sawetara tradisi banyu: siraman utawa mandhi ritus sadurunge manten utawa upacara kanggo nyucèkaké, larungan utawa sedekah laut yaiku nglepasake sesaji neng segara kanggo njaluk berkah, lan nyadran, resik kuburan kadhang ana ing pinggir kali utawa tlaga kanggo munggahake rasa syukur marang leluhur. Kabeh kuwi luwih akèh gayutane karo syukur lan ngurmati tradisi.